<noise> nder marefuji meɗen e jahoji e koyɗe muɗum dow leydi, denode sembe waylitingo londe muɗum. Jonjorgal e tawa nder. Ko annduɗen jorjorgal kan waylitinta